كثيغ أشياء <hesitation> ساهمت بتكوين حياتي مننا اهلي اكيد اول الأسباب اول الأشياء يعني <hesitation> ثاني شي الأماكن الي عشتو بيها والناس الي اضطريتو اتعامل معاها <hesitation> أكيد يعني مثل ما نقول الصعوبات الي بالحياة نواجها والمواقف الي نعيشا اي يعني هاي اهم الأشياء